Pos lo tenía sentíu, sí... i tién que vel cola apressión amosférica... Contri más altol, l'apressión del airi s'abaxa. Antocis, l'augua no tién que concedel el cientu de graus p'aballal. I comu ai menus apressión empuxandu la superficii del liquiu, las moléculas puein escapal enantis en horma de vapol. Por essu, en regionis mu altas, comu ena montaña, l'augua aballa enantis, peru tamién cozina más despacinu, porque enque gorgolli, no está tan calienti comu a nivel del mari. Es mu curiosu cómu algu tan simpli múa col altol.